Misy zeo kiraro, misy tenisy, kôfa zah magnagno tenisy ôhatra hoe andro magnintsy regny igny zah magnagno tenisy aveke kôfa andro mafana ndraiky zah magnagno kapa tsotra sur- izy kôfa surtout kôfa an-tragno regny igny matetiky magnagno kapa fôgna, aveke an-tragno izy koa ke ôhatra andro magnintsy regny igny magnagno pantofo, aveo kôfa ôhatra hoe misy fety na hoe lagnolagnonana magnan'igny regny igny matetiky magnagno talon, aveo nin'ny lalah ndraiky koa matetiky <hesitation> lalah koa ôhatra hoe misy fetifety regny igny magnagno moccassin.